Qaychi ikkita o'tkir tig'dan iborat bo'lib, ularni bir-biriga bosganda narsalarni kesadi. Tig'lar o'zaro o'zgacha burchakda joylashadi va birgalikda harakatlanib, materiallarni bo'lib tashlaydi.